<hesitation> woukalakala <noise> mbona wunguse vidanganya sana <noise> tusyovana, tusyovana kabisa, najujunge baba isusi, atie <hesitation> ndinnino ndibea sehemu sehemu furani, <noise> tutie ule haya bwana lutaka. Ukumbe nai ukwilite kilutie kuvadala vavanu <noise> inavie ibitwe <noise> tutie bee kukatie uwuluta uwuruta kumafingu, atie ndibea sehemu furani, lini lelo kikiwi wikandeti uko, tukumbuse ilemati kyakusova, tukumbusile ilemweti gyakusowa, tutie ulo ulindaki lususu kili, ulo lino wapa wakupangie ihera syoni isi juuwesa, mwasikini kama june. <noise> <hesitation> Lino wika ndeti ukulola udawa mwene nnonu <noise> innonu namwe neudime namwene akalukele umama jumwene ula namwene nnonu, inonu sana, namwene akalukele, <noise> atie na atie mula ninone junye mulole mulole najunye na nunadilukeli najune ndinyinyi, ukiwesekele juve ukiwika ndewute. Ndiute une ha- haya bwana, nguruve akutangile lino indele wukunula wati uwomba. <noise>